Ecco, pe spiegâlo besorriæ che piggesse un libbro e che studiesse perché no ô sò. E ciante en unna cösa che-che a no me tia guæi. Ni quelle da casa ni quelle da mette feua. A l'é unna cösa che a no m'à mai interessou e pe responde besorriæ che piggesse inte man un libbro de botanica ò de giardinaggio e che m'ô studiesse.